Ia, fan̈anaovany fan̈anaovako ninakà edy volan̈iko edy e, za zen̈y mampiasa vinaigira ne mena ne fotsy mety fo. Bôka io asian̈a dong'olo be. Afaka asian̈a dongolo lay hely koa, asian̈a antely. Zen̈y zen̈y tiako ninakà e. Aviô asian̈a menakà, asian̈a sira, aharoaro aminjay zen̈y afaka arak tao an̈abony salady.